Tseng tira hen achinchena, achinchena tila atamso ka hena nia nga tseng ka tira te tseng ni tira ten atlaa nga hen tle min tse te aron buu ngong hium ta. Tle min aron <hesitation> elevated treed angka omda. Himi hii <hesitation> tunfa tson hei gul koinsang te anita, silva koinsang te omda. Kami akan kami ak koin, ak lip lo na na an, enge enge introduce nia hei. I kami atan hei tunfa tson, <hesitation> nginxinhen kami <hesitation> koin atong, koit tsu koin lo atong kan. Kami ka an shave off at, tse te te an tipana nisu. Tumitong tson i an, enge, an eru txina nisu. Tumi venan tso na lemarang sienta. Kami richa omokan, kami tia an shave off tu ka aveng ta. Tia an shave off tun tson kami atlaa nga tong kan atapu ta. Kami tlaang omokan, kami tlaang ka hei tenan lo mam sit. Tson min e hei su eru pan tumani hit. Tia e forti an tumani hit. Tia an shia tenan anda.